Lu Sudafrica havi ‘n clima variu assai, a causa di la so dimensioni giografica. Li regioni interni hannu nverni sicchi e friddi e stati caudi cu timpurali. Li costi sud-occidintali, comu Città di lu Capu, hannu clima meditirraneu: nverni chini di pioggia unni servi sempri lu paracqua e stati sicchi. A est lu clima è chiù umidu.